पेचकासु विभिन्न प्रकारु स्क्रु तंग कस्यामो रंग खुल्यामो तंगेस इस्तेमाल हचीज्या। आई हत्स्या पेचकास हत्स्या स्क्रु लागेतो हुझु स्क्रु बाले बनेने शपू देन निज्या। विभिनप्रकारु पेचकासो होजो तौश सू सी ला तेद पेचकास, फिलिप्स पेचकास, पोसिट्राइव पेचकास, टॉर्कस पेचकास, हेक्से पेचकास, स्क्वेयर पेचकास, ऑफसेट पेचकास, ज्वेलर्स पेचकास, रेंचिंग पेचकास इन्सुलेटेड पेचकास, प्रिन्सिजन पेचकास, मैग्नेटिक पेचकास, तिबित पेचकास, एंगल पेचकास, हजेके देस्के पेचकासो तोश।